बहुते सारा खाये के पदार्थ ऐसा होथे जो इंसान मन ला शक्तिशाली बनाथे। शक्तिशाली बनेबर ते अंडा चिकन। टूना मछली अउ दही खा सकत हस। ए सब खाये म बहुते शक्ति मिलथे।